Ko nuu niño kuu luxinchi, te ñatu ni ininchi luz ñatu, meeni petroleo meeni niño ni niño nandɨꞌɨ, ko <hesitation> ko vijna xi iyo luz, iyo internetso iyo, te ko ndeye ama, xi nuu niño kuu luxinchi, xi taka ye naá, ñatu ni iyo.